Ēfara néni ucaméén ésiilyo, aw bémundum umuk yo, ufaak nuñak usiit wawu jaraam uséét, nusahor yo jaraam ufaak nuŋar éséfuno miin utaas yo bunjaraam ését nuŋar yo ukaan gakarari biin ulitéén sambun nuñul yo jaraam éñul nuwaléén nupurééén éliw yayu ukaan nébool nukaan musilayi maritee mamu miin usiil yo kun jaraam éñul nuŋar éliw yayu ujoow ubañéén do gakarari gagu miin uwéhéén jaraam supoor éliw yayu siin musilay mamu ñé nugubéén nunak miin élab jaraam umi tahé éñuñul ñé nuwaléén miin ujoow ukaaf nusohéén miin utébul uséén bugaan ucoho.